يوم لاقاها الصياد بداخل السمكة هذا المفتاح اللي فيه يفتح أي باب توجه لخزنة الملك كان بداخله يبي الكل يصير أغنيا مايبي يترك شخص فقير كان داخله نظيف فكر حاله روبن هود بده ياخذ من الأغنيا ويعطي للفجرا لكن اللي صار صدمه.